أفضل أن أكون عندي جدرة للطيران لأنه إحساس الحريه والطيران فوج الأماكن بيكون شئ رهيب، أوصل لأي مكان بسرعه وأشوف الدنيا من فوج منظر مختلف، الطيران بيخليني أتجنب الزحمة وأوفر الوجت، أحس إن جدرتي ممتعة وبتفتح لي أفاج ما <hesitation> كان تتخيلها.